هوايتي المفضلة إهي القراءة، خصوصًا الكتب اللي تتكلم عن التنمية الذاتية والفلسفة، أحب القراءة واستمتع بها، لأنها تعطيك أفكار وفرصة تفكير ونمو شخصي، <hesitation> القراءة توسع مداركك، وتخلي عندك التفكير المنطقي.